In ja ntontoo nu'uyo chi kanuu ja makivi kiti nonu'uyo chi ove kivi in kiti te uvixe ja yu'uyo te uvi.